Gërshërët presin duke rrëshqitur dy tehe njëra kundër tjetrës. Kur shtrëngon dorezat, tehet afrohen dhe presin materialin e futur mes tyre, duke e ndarë në dy pjesë të qarta.